oyi ro oma dɛ ba bianɛ lowɛ lowɛ maba <hesitation> wanu lo ma wanu lowɛ puna lo ma bonu lowɛ lo ma namunui yan lowɛ baro urs ba ursera ba ursera sire boni ma tete o yɛrɛ iro oma dɛmu ba bɛ boni faranan tun mɛ bio wa ma <hesitation> han tele'a han media ra wa ba'a bianɛ ba bɛrɛ we he tanu ma tete ba tu'a yɛrɛ mibin onni glasi uyi wa ba we vɛ da han glasi uruwa wa ba we vɛ da um bio we nɛ a ba aba mi a pi <hesitation> tanu mi we be maba a be ni debenu dana ba ba sura han vara nɛ mi ba wa o ho sunu nɛ mi ba wa mu we nɛ a ba mɛ a ba mi hi um a b reziste o frura ba we reziste o frura bayan yi ma a a ami bia a di ba bia doso'a mi mu ɲui baro lɛ fok toba ba we a a bɛlin a vɛ bwe ba yi bo ba aba mani cɛ ba tomu a ba o mu bawe we yirawe a ba bɛ ji a hi o mu me famu'a ba ursira be